اليوم المثالي بالنسبة الي انه اول ما نكعد اني وعائلتي نتريك سوه وبعدين نختار مكان نروحله مثلا بارك او نروح مصيف ناخذ غدانه ويانه ونظل هناك نتونس نروح نلعب بالماي اذا رحنا عالمصيف اه شسمه واذا نروح بارك نظل يعني نتمشى بالبارك البنات يلعبون بالالعاب ونرجع مثلا بالستة سبعة هيجي نرجع الكل طبعا يسبح وهاي بعدين نسوي عشا ونختارلنه فلم نسهر عليه والكل وبعدين طبعا الكل ماسك جهازه عالموبايل